हां, बघेड़ा (स्कंक) एक यनु जनावर छ जिकुं गंध बहोत बूरो हुंदु। यो खतरो महसुस करदा अपणी पूछ्यूं नीचे हळाऊंदु और एकदम तीखि बदबू वाला तरल छोड़ी देन्दु, जे कि दुरी दस - बारह फीट तक फैल सक्दु। यो बदबू इतना बूरो हुंदु नाक बंद करि के जाण पड़न्दु।